Фарҳанги Япония бо анъанаҳои қадим ва технологияҳои нав муттаҳид шудааст. Эҳтиром ба калонсолон ва одоби баланд дар ҷомеа хеле муҳиманд. Санъати чойнӯшӣ, кимоно ва гулороӣ мисоли анъанаҳои беназир мебошанд. Мардуми японӣ бисёр меҳнатдӯст ва муназзаманд.